بہٕ چھُس/چھَس ؤرۍ یَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ دنٛدن ہِنٛدِس ڈاکٹرَس نِش گژھان بہٕ چھُس/چھَس تَتہِ. نَمتھ. ترٕہ منٹ گُزاران۔